Kandó ta kú tichí nri kandú ditá nrí'i, jun tichí jan kua tilandití chí kavandó <hesitation> guacamole nrí tichí ké ya'á ké nría chinanngike hu ju <hesitation> pues yá.